אסח’בי כלינא רקזו שי שוייה פי אלח’דמה, אסח’בי מלי דכלתי תא מבאגאש תסקט אללהדרה, אללהדרה, אללהדרה, ו ע’יר הלדרה חאוויה, לקאן מומקין אללה יח’ליק סקט שי שוייה ו כלינא רקזו פי אלח’דמה דיאלנא, לאזם מנדירוש שי ח’טא ולא גאיד נוד נבדל קאל בوسط האדאק, מאיבקאש כאדר הכאק. יאללה תקאלמא שי שוייה וח’אול תנק’ס פי ח’דמתכ, כלינא נחת’מו, אללה ירחם ליק אלוולדין.